چین یو لرغونی تمدن لري چې خپل ځانګړي دودونه او رواجونه لري. د چین د نوي کال جشن، چې د سپرلي په موسم کې لمانځل کېږي، د چینایي کلتور یوه مهمه برخه ده. همدارنګه، د چای څښل، د فامیل درناوی، او د دروګانو په اړه احتیاط کول د چینایي دودونو برخه ده.